Uju kabaya pake gia ge, ngone oro kabaya ma faja rasi, ngone tono ena so japu se rinso, rai ngone oro bundur la ngone bundur ena sodo koroho-koroho, rai ngone ciwa ena toma ake koroho alamoi bolo alamalofo, bolo alurange, sodo ena ma gabu ge sira rasi, rai ge ngone fri ena la ena ma ake ge hotu, a gena rai ge ngone dide ena toma dide-dide l so dahe wange la ena hotu, ena hotu rai rasi ngone hoi ena toma dide-dide ge